فرنسا بلد مليانة تاريخ وفن وثقافة غنية، يعني أول حاجة بتيجي في بالي لمن افكر في فرنسا هي الاكل لأنهم ملوك العضة عندهم اجبان كتيرة والكرواسون الفرنسي مشهور وكمان مشهوريين بالحلويات زي الماكارون والكراميل والكريم بروليه، فرنسا مشهورة بالفن وكلها معارض ومتاحف زي متحف اللوفر و الفرنسيين كانوا من اول الناس في مجال السينما برضو الموضة في باريس وباريس بقولوا عليها عاصمة الموضة العالمية ومدينة الفن والجمال، الفرنسيين معروفين انهم رومانسيين وبحبوا الحياة بيحبوا يتجمعوا مع بعض في القهاوي ويتونسوا وعندهم تقدير كبير للفن وللثقافة ،البلد كلها جميلة من باريس لحدي الريف الفرنسي وكل مكان في فرنسا عنده جوه الخاص.